Teña zava -dehibe mihitsy izañy ny miala kely amin'ny <hesitation> fifandraisana teknolozia mila manapaky fifandraisany tontolo nomerika satria manampy antsika amin'ny fampihenana rari-tsaina izañy sady miala sasatry kely koa ny saina fa ny olan da tsy afaky hamela telefaoninao tsy handeha añao tsy maintsy mampiasa telefaony avao sika isan'andro.